Ny karazana bibikely fantako a vitsika dia lalilitra dia olitra dia hofagna a dia <hesitation> ratagna dia asansatra. Dia zay angamba no fantako aminazy.